E wiyde Koppens leydi Aljeriya, e wodi ndungu e dyiman topol e nder lebbe Maris e Agusta e Desemba e yiite ladde.